Laɓe taccirɗe ɓiɓɓe leɗɗe ana woodi, laɓe kettirɗe liɗɗi ana woodi, laɓe duu kaɓorɗe ana woodi. Walla maɓe taccirde leɗɗe. Ɗi siiŋaaji laɓe nii hakkille an warta e mun jooni. So wanaa ɗun, <hesitation> arannde mawɓe ana mbiya laɓe kaɓorɗe fade malfe warde.